Pues in ne de kuak o chochokotzin o ni katka o ni nen kochia kuak o niaya ni mo machtiti luego ni hual kisa o ni hualaya amakaka o ni pehuia ye ni kochi amaka o nech ixitiaxa porque san yi ne onikatka okuel o ni isaya yo tiotlak ni tlakua okuel yi pehui ni cochi okuel kuak yi ni telpokahua niki o niaya o ni tekitia o ni hualaya okuel san nosel onikatka okuel yo ni cochia o ni mo tekaya ni tlamahuisoa kotzin ompa ni hual cochhuetsi o ni mehuaya kana oniaya okuel yi tiotlak okuel o ni motekaya okuel yo ni cochia amaka o nech iliaya itla pero como axan nik pía in no familia debe isi ni mehua maka ni cochi las diez kera san cinco horas seis horas ni cochi porque in me ni tekititi de isi huan maka nihuits ako se cochi porque ako igual ken antes kuak se okatka telpoka o kuak se okatka pipiltontzin axan Sako ka tiempo sek chihua itla ocse cotsin se leeroa o ihuan no pocatzitzin cotsin ni mahuiltia pues ako cosa ni tlakacochi ken antes sa muy sa maka ni tlakacochi porque igual yo isi ni tekititi pues ni siahui ako ni cochi ken antes se 5 horas ni cochi ni mehua como las 3 de isi in ne ni tekititi huan pos nihuits pues ako se cochi